شوف، عشان تكتب رسالة شكر، أول شي إبدأ بتحية ودية، بعدين جول شكراً وحدد السبب، مثلاً شكراً على مساعدتك أو على الهدية، عبّر عن مشاعرك بطريقة صادجة، وشارك كيف أثّر عليك. وبالآخير، اختم بجملة لطيفة وتوجيع، وبهذا تكون الرسالة رائعة وجيدة.